لا، طبعا! أنا أفضل إنه يكون عندي مكتبة تضم كل الكتب اللي كتبت حتى الآن. لأن المكتبة والكتب بيكون فيها المعلومات والتاريخ والأدب، وكل العلوم اللي تقدر تفيد البشرية وتخدم الناس في المستقبل وتخدم الجيل ال-في الوقت الحاضر. لكن اللوحات الفنية ما تفيد شيء، مجرد أشياء كذا الشخص يستمتع بمنظرها. لكن الكتب العلمية تفيد أكثر.